No ku mul sääne õnnõtus juhtunuq, et ma kellegile kohvi pääle kogemata pritsi, sis ma vabandanuq väega, väega, väega hullustõ ja ma es mõistnugi midägi üteldäq, selle et ma ei nakkaq jo näile vahtsit rõivit ostma, aga ma vabandanuq väega pall'o.